Mua më përqejën shumë brumit me vurdhur, si mënd jenë brumit me tinirumë, brumit me vrokullë, brumit me vurdhurë të mbishkarme, më përqejën midhema kapunata, më përqejën gjithë këto ushqime të tradhitës siçilljane.